मलेशिया का मौसम मलेशिया में सीधी धूप के कारण यहां साल भर वर्षा <hesitation> बारिश होती है। साल भर तो गर्मी और साल भर बारिश होती है। जलवायु के संदर्भ में मलेशिया को तीन श्रेणियों में बाटा गया हे एक श्रेणी तो तटीय दूसरी उच्च भूमि और तीन हे तीसरी हे निम्न भूमि मलेशिया में अधिकांश क्षेत्र में उच्च कटिबंधीय वर्षा और जलवायु हे पुरो साल बारिश भरपूर होवे खूब बारिश होवे खूब बारिश होवे। वार्षिक वर्षा दो हजार एम एम मिलीमीटर तक पहुंच जाती हे वार्षिक वर्षा दो हजार मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। और नवंबर सबसे अधिक बारिश वाला महीना हे मलेशिया में। औसत वार्षिक वर्षा औसत वर्षा तीन सौ बीस मिलीमीटर तक होती है।